بالنسبة اليي، أهم اختراع في القرن الماضي هو المضاد الحيوي. المضاد الحيوي- حيوي هو يقتل البكتيريا ولأشياء اللي ما نقدر نشوفها بالعين المجردة. وهاذا أهم اختراع لأن هو أنقذ- أنقذ حياة واجد واجد واجد ناس، بلايين من الناس أحين هي حية بسبة المضاد الحيوي.